देनिस् <hesitation> खोन्स्क्रिति गोबि हिपए असे हैगे धरनतु जे अरम् अम्प्रदयोर् अरु मोन्गोलोर् परत् गुरुत्तो दिए। प्रए अपुन्जोनोर् होइते हमए कोतुअ, भल् खैदोक् हुअ, अरु प्रकिति दोरे हरोल्, अनन्दो उपभुक्, परग् हरोद्, सो परिबेखोर् सिस्ति होइ थके। देनिस् जिबोनोर् एतमोल् दिख्, अरु यक् तुयन्लुको उत्सो हुखोर्, अत्र उले द्रिगो, अहिहोन जुगजुग् बुलि अरिन कोर होइ। देन्मर्कोत् बसोतु बितोरत् दिन उत्ख पलोन् कोर होइ। सन् हन्स् अफेन् हेतु ग्रिस्म मस्भकोर् प्रककोन् कोर होइ, <hesitation> अरु अग्निकुन्दोर् होइते जुल्, किस्तन्, मस्, खव्मुखोर् परम्पररे पलोन् कोर होइ। देन्मर्कोर् होकोलु कितिपोति गोबिर्, पकोन्ख, परे अरु, बिखेकोर् ग्रिस्म कलोत्, अहिरोद् हमए कोत बोलोइ अल्पए। देन्मर्कोद् <hesitation> बिखिअत् हदु कोथ एखोक्, एखोकोर् नम् हुइस्ते हन्स् छ्ह्रिस्तिअन् एदेर्सेन्।